Ël capel cun la viziera ch'al e ël classich, a ie la barëtta d'la për l'invern, a ie ël basco, a ie la caplin-a cula li dë paia, a ie ël pasamuntagna, a ie bo d'auti a më n'an ven nen ën ment